Un kidanguana, tinana kué, ti nana kuii dechationá no koño tión, no koño cuchí nani nu kuñu xhikutu, dani kadanguana nun kuidé. anguana no ti ití kidanguana no yuku taká kidanguana no naña, no xhin yuté te dakena nrida xanani un nu kidanguana nruté ya'á xanani xa kidanguana nreyú. <noise>